<noise> y kua se matejet pus pus se ni kua baku'uts dios balei ngul'ajau balei kua jui ni manaju'u lakajat kon nda bamnguang manei labejei por ke se kua baku'uts dios pus si kua lamei riñja kua lamei riñja nda kusap miak por l'ik kua ba'ajaut kua lumeik l'ik rajuik aveces l'ik nip bal'u pus kua jui manadajaut o nda kanje o ya kupu peuk manaei nakejei jui pa mala'eui pero per kupu kua lama'a kua jui dios baku'uts kua mani lal'jui ke no malae'eui por ke y mas pos si kua likiajam jui likiajam kua baku'uts dios ninker kua manakejei ninker kua manakejei malaeui kua nda ban'uang o jui se kiuang nda mana'tsu nda bania'a mas kuande ne pe baku'uts dios rapu pus bajen naljui se li'iuiñ bajen naljui ne ban'uang pus si ngul'ajau, ngul'jau por ke, por ke jui nip baku'uts dios y limiñ se ne ndujuiñ jui baku'uts dios y jui se bun'uang mut pus lem kupu lem ngul'ajau por ke, por ke ni luju'u nakjaik jui ne niñja peuk pe manaei labajei peuk pu manaei naku'uts dios maiñ y ngul'ajau rapu mi'ia pus si si ngul'ajau kauk la'ejei por ke por ke ni pe baku'uts dios rapu rapu ni laju'u nakjaik. <noise> y el ke ya baku'uts dios pus jui manaju'ui manakjaik peuk manaei ladajui peuk manaei nadajam dios saria riñjia ndan'eiñ rae pus kua manadajam dios kua malabejeu kon kon dios kua manadajam manaku'uts jesús kua manamep pero deuk se nip bakju'uts dios pus rapu pus si si ngul'ajau y y neuk se lu'ui likijit jui ba chi'i rama jui lu'uajan ne le se mejei malabejei ngjai jui ba'ejei limiñ jui rama por ke ba'ejei por ke ya ndubeje kanje ya jui batsei rama o limiñ es le'ep ma manaja batsu bameu jui manatsu es manan'iap por ke jui ba'ejei basep ke ya ke ya bupje kanje y limiñ jui rama jui lu'uajan pus ni luju'u labejei li'iui li'iui limiñ lixaui limiñ jui bupajai ne ndujuiñ pus ya kupu ni pe luju'u lakejei peuk manaei labejei bien ngul'ajau ranji kunju se kat re re l'ik pus tichja'au kada kien jui rama nin'iejei ndua limiñ rama butsei kanje ludeu kanje jui liji sin bumeu limiñ kiuang jui rama kon ripiaik sin buts'un pus rapu mi'ia mi'ia kibiajau si sunjue'e kiajai pero. <noise> per pu bakja badeu pu kanjet sin butsu limiñ, limmiñ sin bumeu pero budiu pero pus rapu mi'ia mi'ia ngul'ajau kauk lapajau pus per ya re l'ik rajuik ya nama nju'u chumani ke ke si ngul'ajau y ya l'u ken ke ni pe bajau mbajau maiñ per ya rajuik ya es jai l'ejei por mjang se ramat butuajan nda le ke ke l'u peuk bakja jui manup o limiñ jui banjiang bania'a y batsei lixa'aung limiñ jui pubakja y ya kupu ni luju'u labejei lembe ngul'ajau y y rapu se tikjit maiñ rapu se kju'uts dios pus rapu tikjit rajuik bupu'up la una y bupaiñ mas mani bupaiñ las siete ya batei sejeiñ njaung re kich'ijiñ batei pus kunji mas tijian pus lem es mole re batsjau de mole talung o de ngupjei y njaung pastel ljau ku'aus y y rapu re batsjau rajuik y los ke mbeje re rateung manal'eung kadat mbeje kadat mut pu rapu nip em kunji kaung ni em bumbeje rateung ne katejet nese lupa ringji napu si mbeje balei rateung per nese. Nese katejet <noise> pus nip likiajam miak ngjai rapu peuk pun bakja rapu ni pe bumbje re rateung em pero rapu pu bakja rapu jui li'ijuiñ napu hora se lutuejet el pastor pus jui lutuejet l'ejel kasa'as n'iat lixa'aung kasa'as bat'ei rajuik lembu rapu lem limiñ maiñ re kasa'as per es kju'uts dios ngja lembu batei re ljau ndaut numbandaju napun se likijit si no komo pus batsjau pu manseiñ rajuik se ya nikijit l'ejei ngja ne manseiñ taljeun y batsjau napu manseiñ rajuik ne se ne se likijit de kupu kauk pus kuam kunji se likijit ne ne katejet kaung kuam tanu'um kauk lem hasta li'ijuiñ re re xikjit kupu tu'ue lateiñ tibiaik bakjat re mbuju re mesa tubem xikiai mi'ia y rapu tutsjam mi'ia y nese likijit dema kabet pus jui rajuik pus nomas ni'ijuiñ pu nimia ngumbajau rajuik batsjau ngumbajau jaut maiñ ne katejet jau y pus aveces ni batjung majau aveces tipbiaiñ ya batsjaut kua ladiu ke ya ke ya rapu xikijit nimiñ y pu rapu pu bakja per pus rajuik lembe ngjai l'ejei pus rapu no es no es de dios batsjau pus ya kupu batei timbiaiñ. <noise> y rapu kupu bakja rajuik batei butjung de napu manseiñ se rajuik l'ejei ke es manseiñ ne batsjau per kupu batei butjung y pus kujuei neuk se likijit se tasem ngjai kauk naei lasep ke jui pus lamajaut dios laku'uts dios y lamajaut lakeje se jui manakeje jui ban'uang ke sea baku'uts dios ke sea batiun dios jai kupu tu'ui la'ajau jui ne naei lajau lasep ke ke maiñ manatajau ndajau pa ke jui ya es pus si ya lamei jui ngurui pus ya es napu jui manatung ya napu nipep pure kiñu'u ba'ejei se kua jui ya nikijit kuma napu kua liji jui malabejeu liji jui malatsjau manameik re kanjet jui manaei labejei par manatu'uiñ re kanjet ya ni pep de batsu de bumeu ba malama'a pero kaung kunji komo jai xi'iuik pus lem limiñ neuk mejeiñ ne nguang limiñ jui lem kat skaraja pero se ni majau batei bakat lem gjai til'iuit pus kupu pu ne bania'a jui lam jai li'iuiñ kupu pu peuk pu jui jai tsep liji peuk pu manei malabejei jui lem manaku'uts dios ne l'i kiuang pa ke kuju pu jui laju'u lakeje ne ne majau niñja peuk pu manaei labejei y ne se kuma ndu'uajan se kuma majau pus majau lembe manal'ajau manatjep napu se jui ya kuma. <noise> <noise> pus napu ya es jui ya es sanda ne ban'uang ne bania'a ya <noise> es sanda nichjai ya ni pep nan'ejei ke baleik pure mbu'ui ne kandel se likijit kupu napu kandel se ndutei ndulueiñ ndulueiñ napu sanda napu es sanda ne jui ya napu nichjai jui ya ni pep mas baleik y napu se batei tsjuts pus napu kiñu'u ba'ejei ke kupu tsju'uch napu xichju kupu ni pep kua manaju'u njuei <noise> ni buts'u ni bumeu kupu ndajap jui ranui y napu ngumbas batei mbu'ui pore kiñu'u ba'ejei napu ni pep batjung ni lumei pep peuk pu manaei naljuiñ napu ngumbas jai ni lumei mbatjung por ke chi ndimjiul napu sanda ni lumei pepu pepu <noise> mabutjung pus napu ni lumei jui manaei manaljui napu hasta ke hasta ke dios jui lan'ejei nda kunju jui lamam kimiejeu pero se likiajam likiajam baku'uts dios pus manaju'u labejei y si mut pus sau nda kusap komo sajai la'ejei sau nda kusap jui ya lakejep jui ya pus kada kien nin'ieje pus se nip baku'uts dios pus kupu lu'ui jui luljui manup y nese baku'uts dios pus jui manaku'uts dios hasta xap se jui dios ba'ejei manamam re kimiejeu kupu kupu bakja y kupu kupu lu'ui lichjau manup ne le jupu ba'ejei napu ne majau manup lumei por ke jui. Es <noise> baku'uts dios y se mut napu ne chichu manup lu'ui lumei pero pus ya kupu bakja per nese baku'uts dios pus si majau majau ne mi'ia ne se malatejet.